Yamongarukaviretata, arajaipe kavi ñameeta joureta temiti ia reta, ani mbae, anita ñamee mbaté joureta mbaekira esa ipuereta yande yam. Ombaeraji misiareta.